<noise> Mozula nkpalam ochi chi owohota nkarinkari so kpa maa kpa ruochichi ka, ne eyia wuri maa yahana na abali nkweru wuri yeka, buwulam baa yekperuozu kpekwuzum nguru nri-baa nyeka baa, ma kpekalam kpekala, owuye nu ka orere, ma reuhomanenya berere obukpo maa gana kpea. Ochici omagu nye weguaha, ndine eyaa wuri odina amaru nyeweguaha ngenugeobulam maa yeha rukala odukalam ogeka maa jine yebaa wuri by nu eyasu elekiru eshino maa yehakalem nyem baa kpakwusalam maa, maa yekaru nbaa wuri, nkweru wuri yekabaa, berikwemakalam baa balam ham be shen eyaran ba edheri ochichi oburu maku oma oburu su owekpoehamegu nu oron me kweru akalawurum mabu eto kweru gbuwuru maa nu omutakirim ariwuru, arikwolan, arikwule, nyedum wuru mini adayere ali sheru eyara, chibolam nu oshioshi nyeka baa wuri bene erije obuchi ne jijie <noise>